हाँ कानून लागू करे में अनुवानसिक जानकारी के इस्तमार। केला समय नयतिकता के ध्यान रखला जरूरी होगाई छे। अनुवानसिक जानकारी के दूरप्योग होगे बचावे खातेर। कानून आउनयतियां बनायल जाईछे अनुवानसिक। जानकारी के इस्तमार केला छे कोई आदमी के साथ। भेदभाव नई कर जाईछे अनुवानसिक जानकारी के। गोपनियता को सुरक्षित रखल जाईछे लेकर। इस्तमाल से जूरे मुद्दाग पर सूध करना होगाई छे।